Rassia won birri khabdhiye akhii won dhurani faa ishinii won dhuranithi aminen berre ishin jirthu aminen mal ishin gethu lila ghudio Dini ishiani Dini ghudio khabdhii ishin won ishian ostodor Christianity yedheni bazenti empire irra futhee aminen dhub aminen ishin serkali ishia itbekheni thaa lila unguvu khabdhu eee familinen lila fan jirthi won familia iyo heshima iyo sagale thaa ishia khabdhiye kavasif iyo volca faa won sunn yote thaa ishiati